قمر صناعي duru سماء la oura' wayia fee wida in قمر صناعي yani husan ayie ka ala tichi irin ghasibe ka erbaire nan ga firgikani ghasie echae edan bangue nan ga firgi kani telephone logo television ga fa gongei kani malei قمر صناعي